Oe ngom kare re kalo ngam khas toma maluku utara nena ge yang jo ngom waro ge, gatebe ngula-ngula, gohu, trus mega re dabu-dabu roa, turus bagea, halua nyiha, halua daso, turus mega re, nyao osu. a gatege